<noise> nako menurut ngoji nege <noise> daging jeni pokonya jenis daging nege nako wo holuku <hesitation> kia wa gogono kia frizzer ika, kulkas la supaya tekana de aje i <noise> mela ua, nako wa gogon ua kulkas ika atau frizzer ika nege kai mela, pokonya wa akana soko noke la ua i mela, nako nia gogon ua kulkas ika de o kia nia kulkas meiya es batu dika ni tugal ino so nia kia uku, sugmanege dika.